Poliitikah um kompromissi osa iks väega suur. Sa ei saaki ilma kompromisseldä määnestki poliitikat ajjaq, ku sa just ütsindävalitsõja ei olõq.